Chari to bo chati cha, wo ywelde bwiye, charito charito wi wo chob bi kwan tiye, charito chobbi kwan tiye, wi cham chambo fiyer, chambo fiyer ko cho churo no bo chiri bir chi ri bwim lenger, bii lenger no mo chiri bo mo chari a da mwi mo lenget na wiyati wulom cho charito dok bi kwang tiye chari bi kwanne, bori bwantendi cham golgwe, cham golgwo chi no mo chatii cheri an yi bwimo lenger dok bi kwanti ken a mani a chola bwi mwe ti, dike bweye bangjinghe tom towe cho chiten nuwe, charito ki dor bikwanne kanghem bo wi wuro ki ywelde bwiyeu wi na tunga, tunga mo cha tunga ti mwerkanghe cham mun nuwa mun cha ri kwambiti ywel bweti, an chob munten bikwan dige bwi mo bwer tungha di kane cham be nuwa, kwam bwiti, ywel bwiti an chob mwenten bi kwan dige bwi bo mwer tunkati kangha cham yam chiyem bo na ya koni, cham chiyembo mani ya koni cham bo kangha tunga mo mwer chi mo nuwari bidom bo bwanten bwiko nin bo kochi chiko mo cha mu merti mor chweya monkernure chiko kii mo noten mwemboti dor chet, chobten bikwanti don bwe mwe mani yobti bori wibidom tanghum bo bidom tanghum bo keneu ywel bwiti kabo, bidom tanghum bo mwan nuwa cho mo kachi kibi dom moti chai, dige bwiye doknen noka mwenghe a chobmenten bi kwan, ki do che noka mwenghek, dige mo mwer kangha bidome, nya bidimi, noka noka mwemeko wi cham mugu buchi. Ywelbwi mok, chari bi kwaner no mo cha charity, mo chati kage kebo chamid, bi da kale ki cham cho di bwi chambo fiyerko bangjinghebo yom ner chike, cho churo ki ywelde bwiyeu, no mo cha chambo fiyer tiri bwanten tiri tunka kibwichi kangha cham bo, mo mwer chi fiye win bi cha tiri chobten bikwanti mwi twirak mani do ti buri mwi no mo cha kanghe diger nyo koni datenberi, twirko bouri a kwobken diye win bwi mwe cholam, mam nyo kunghurun chunghurun, no mo cha charity chambo mo cham kambo ken bwenno mo cho tom takeri mwa yilau mo biyeken loh yila mwa cha kangha chari charito mo cha kachanghe mo tanghum bwendo, chuwo chob men ten bi kwando, mo tanghum che, chari bikwanet charito wi chob bikwanti, chobbi kwanti bwiye cho chirro charito ken, mo cha kambo chi ywelanghe, wanten ywelum kangha yanghe che, charito kendo ki bwanten kangha yanghe che chari bi kwanedo cho duro bo tokti, tunka kangha cham mo mwer tunka kangha cham mo ma chwelti chikodi bi kwan cham bo ki bwichi mo chi tii cheri chob mwenbi kwanti, dige wuro mwa chati bangjinghe bo yo chibo wi mwan cher wo bangjinghe bo yom ner kimo chabo cham di, mu chabo kulen do ken, digero boti chike nyimom mo cha chari bikwandi mwa ti take lenger mun chotomti, cham mwen bi kwando ya lenget cho tombo kwam kwama a doreri. La mo chobten, to charito mo cha tiyeu yori kabo bwe bangjinghe ki mo chabo chamid mo chabo charito ken, dige wuro mo chati mani a chor mwen bwini tiye dobti cho wi cho na luma nere che, wo chobbi kwantiye chowi tunka kangha cham mwer chi fiye win moti chai chob men bi kwan charibi kwanne chob bi kwan tiye cho nuro ma toktiye yori kabo, kwaama nebo yulande kebo koni, dob bwenbangjinghe fiye ken no cho cha charito wo ki chobde bi kwanbiniiye no mo cha charity woka mwem ka mwem ka mwem koni di mana ma nanghen ti bwimwi, chuwo na ywelka bwiyoka che. wo a yok mwen bi kwantiye churo mo chari an doknen luma bwiyek, dok nen noka mwenghe dige bwiye na ma men yora, bi da kale ki yulang no ma mo chiya chaka charito kentiri, bikwando lamo fiya fe, ma mo fiya bikwanti, bikwando i bou charito mo chatiye, na chambo na murduwe na golgwe, churo bo charantiye kangjilang ko wi, gwam ka cham bo wo bo chongangi fo i mwanti ki mwanti ki mwanti dok bikwan ti bwi niifire ma mo chati ka chari fubebe moki mocha charity wo che charina yolangka nure che, charito a doknen nanghen do enti a doknen bik wanti ya fiye lenger, ya fiye kudan ehambo ma chonganghi nawuro nye wo golgwe, wo chambo fwor, wo chambo fiyer, wo kangjilang. Chonga ti ki mwan ki mwanne bangjinghebo cha den nyo kwaama nee chi yulando chi cha chambo nin ki denkidenne, no moti mamanghi di chambo mo chatiye charito, fulunghum fulunghum charito kwau biyeken mimdi chim tiyo chiko di mwan nuwa mon cha chari wi kamboken, kebo wuro mo chati tamwi fermwero an fwemme, no mo chabidob fwer mwero bwamdi dobti, mani mo cha chari nobo taar ki kwamo, no mo man charito ken mochari an mamwen manghen bwimwi, mwan ya fiye kutan, mwan ma nanghen ki, an dok nen yambo fi- fiye lenger, na charito charito chiki chobde bikwanne charito kero ken charito chobbi kwanti bwei niifire, dige bwiye biki na tikanbo, no mo chabo charito kendi to kebo charity a jok mwe bikwan tiye, chari bi kwanero chowuro tikan nen tiye, dok nen nureti, mo chari mo nyimon mo cha chari, charito dok bikwan tiye cho churo, mo cha charidi kwenni fo mo ya fiye kutan. Ke mo yaa yambo kene nun kene nukkun, kene niber mo yakenti fiye kutan, mo ya lenger, cho charito mo cha cha charito wuro mani dok nen yamboti fiye kutanneri, mo cha charito wuro nyo na mwen koniyeri mani ma nanghenti bwimwi, charito dok bikwantiye cho churo wo bi chonganghi bo tok biki cham, murduwe cham kwarume, cham nghaje cha- cham kanji lang gwam bi chonga nghi ki mwan ki mwan. Chari chiyo bichiri nyomom wuro taa bwitiyen, chari to taa bwitiye cho churo chob mwan bi kwan tiye, kwaama dobbo kwamer, kwaama a neebo nure dige bi cha tiye bi nyima ranghum ki mwanti, ki mwanti, no mo cha charito man a dok nen bikwan tiyeri churo mwa nyimom, charito dok bikwantiye cho charito bo chongkanjiye na wuro nyeu, kambo bi chongkatiye bi nyimom bi chan cha bo bi chitiye bobi chotiye, moti chii moti chooi dok nen bi kwanti moti chai, moti chooi mamo chatiri mo miyemti ka miyeka, la mwe bikwando we a neenentiye? bikwan mani, mwa to bwimwi a chola ka cholaka, nubo tiyeni ya chamdi yila yila buknen buke chiko, moti chai, moti chooi, moti chi moti chooi doknen bi kwanti mo fiya luma bwi mweti ywelan bwi mweti, bibeiyo luwe mati chai, bwi chiye kwamer, twirako kanghe an doudi mani a wilon nenti na wuro mani chiya chaka chari ke, charibi kwanne do mo cha wi bwi mwi, mwa ma dige datenne, kwaama nebo nure kibi cho na bi cha mun choti namun chatiri mana mati charido bi chatiye na chor bweni chari to bi cha ti ye na dok bwe be luma charin to be cha tiyew na ywel binen bwe na duk binen niti bwe be kage berage bwi bwe gwam na ma nagen no mun chachariri mun mati datenbori to kebo chari to ken charito muncha dok nen bi kwan, mu managentiye cho chari to kendo mum mo mo mun ywulage mo mun chowe mo mun kuwa nere momun chii ye mo mun cha tiye mor takuwe mur. Chari mwer, kebo chari nikanghe charito mo dobanti dobanghe mani bwa fwerti, charito mo choo choowe bomun chatire an ya ki nen lenger an dok nen bi kwan, an dok nen mo ya mo chakaleh, kwaama wuro ne bo dume nebo tikali, nebo birim nere ne bo danne, nebo birumnere, nebo bikwan, cho dige bwi nobo munduwo mani, kalti do kwananghu cho chi chooranghitiye boti chai di dweneu bo buu nobo na duwe mani nyori bukchanghe nanduwo mani, chambo fi- chambo fiyer, cham ngajem kanjikang, cham kachilang chambo bo chong kang dendotiyeu bangjinghe bo nyimom nyime tom towe wuro chambo mani mane bwe bangjinghe tombo wiye den mani no kwama dobbo kwamerdi nebo nure bi cha chari, chari charito wuro dok bi kwan tiyeu no wuro bo chongkanghe chari wuro mo chari bwentano mo nuwa nuwari, nuwa nuwa kulomjeri bwentano ko manyiri, mo mo ywelan charito churo mo cha, ma mo tu digerti komi mo dokken nyimo mo nyomo twerkercher, charito bo, bo matiye bo bi chatiye bo bi chitiye bobi nuwa tiye, bo bi fwerti kira bo bi cha tiye, gwam, kwaama dobbo ki dume ban cha dige a tikan boti bweibiye na bi kwanne chi, na ywelka bwiko che, yam chimbo win charito ywelbwiti charito dok bo bi kwanti, no mo cha chari mani ywel mwenbwi tiri mani dok nen bi kwantiri charito chiro. Chari bwene, charito mo chati a ywel bwitiyeu a dok nen bi kwantiyeu, cho dike bitiki biki charido ken yori kabo no mo cha chari dibweme mo tinuwai moti nuwai bwimwi mo cha chari moti nuwai bwimi mo cha chari muki nuwai bwumi dike mur cha tikangne kebona wo mo chari dok nek mo kwime kebo wuro mun cha ti sholam bwimeh charito wo mo cha mo nuwati mwi ni mwa ma kyen kanghe nii timi besar timi bwaka fware to, kwaama nebo yulando kebo na kutume me che kebo na doka fili che, charito mo choo cho chuwo mwa chati a tikan nen tiye, charito na dok nen manten nanghen do kanghe kab choro kanghena cha na mo mam kawo di di wim ne ri mo cham no din di dimdi bwimwean cholam diye mo mani chike mo chari mo chobtain mo chobten mo chari mo chobtain, cho dige bwi charito ki chobete bi kwan dok rii ti kutaten, no bo mam cha charito dok chi bi kwan tiye mo to bwiyo jutulak, bwiyo nuyo bwiyo mam buk bwiyo. Mabo na dige mwi nii fir, yaketiri nun na dige mwi ki dugo dum, mo cha chari, di nyomon mo cha chari yakentiri bo nyimon niifir yakenti mwa yambo mo yakenti jong jong jong jong, ya mwabi jonglong ya mwabi chok, to charito mo cha mo nyomom bwi mwi mocha chari ya lenger, nyomn kwama dobbo yno nebo yulan charito wo, dati fwarmer managendowotiye chari bi kwanne wonenen bi kwantiyeu nyimarangum nyimaranghe, cham ngaje cham golgwe, cham murduwe, cham kwarum gwam di biti biye diye, bi chi bi cham di an dok bo bi kwam, bi kwando mani bou ti kone, bi kwanm tibo chaka chari to wo a dok nen bi mwenghe tiyeu wo adok nen noka mwege tiye ywelbwi mok dok neen moti nuwai bwimwi mwi mo balk kanghe nii kanghe, kebo bi buker timi bi kwame mo nuwa ti chike ye bwebangjinghe nyimon charito wuro bi chari, chambo diye kanghe bi mwe kanghe <hesitation> nyabi dume.